Mda yiama ngilqi naunga qurlingna ngun ga glaviam. Bera yiama tlu vrangua yiama ngilqi nangna yiama qurlangua rama sms ba bama barlqi nangua dnguatit bngnat dan savrama elementry. Nguat dam savrama lingiqa bngnat dan ba yiama barlqi nangna, ngnatik namn glavu bngnatil ngua rluavis bora bana. Qua nguang sangl nguari bora sil tana bqua ura talak guanama ma ma katqna, da kua ura lalak nama karqima, da kua ura talak nama mungap, da kua yiama ngie, tkika lungra de mda yiama vgilgi nangua de dngnatit tnqurla ba bama barlqi nangua da mat ngu laviam yiama ngaraitk. Ngu laviam de unda yia dluvangua yiama ngilqi nangua ba bam barlqi namqua. Bngua tit savrama skul ba bngua tit prama skul da ngua glaviam de yiama qurl vrangua savrama skul yiama nin bangua. Yianat matna rama luan savrangua bianat matna rama qlaing irang bsavrangua yiann ban brangna savrama skul. Beva dngua varlsat dngua pailtkmat nguatit pat ngua rang amna rlep, mat pat ngua vang ama tuaqarp, ingua narlep ngut matna vrangat dngnatit baqasa nglangas nunglaviam. <noise> Bana ngnamit bngra mas qna gal guarluavik biaitk da qna ngal ga guiak ama mam, da gnia yia mnan, barsil bana quarat matna vriara slang, da qua urat matna vrama ngi, ama luqup. da uratm-atna vrama kartkina indip uratal gat. Da uratal bana evrama luqup ba bama barlta not, bqasa mlml sot nangl urlavu bratqn biot da qnasik utnarli. Rsrlin da vut dio ravang amua qarp edo tit prangat urtmatna vrangt sangl urlavn amua qarp edo tit prangat urtmatna vrangt sangl urlavn. Quasik urtaqt matna vrangt sangl ta da vrarang imda rtlu vrot dera de rtlu vrot. Tqrlot tama tuaqarp davevut ivrat matna vrangt sangl ta de quasik ura taqtk mat sangl ta, int dio rquarl to ravang ama ning barqara i quasik naquar tamna. Ba bot ngarvat bnguatit sangl guarluavik biari qua nguatit, da nguari de quasik nguat darlam da quarq taqan sangua, da qua rsrlim sangl ngua, da qnasik ngn narli de lungra. De lungre qnara taqan sangl da quasik ngunari de quasik mangat, nguarat mnlunara malngi qua yia ama lingi de rtaqn naquar tam ngua dqnasik ngna taqatak mat, qua sangl gua rluavik, da qua sangl. Ngnmam, da qua sangl qunan, de rtaqu lungra ma lngi de lungre viang de drassrl vrangua namriang ama lingi lungre quasik naqurl tamna. Da qua yiang ama lngi de ngutmatna vrangt sangl ngu-mam da qua sangl ngunan i quasik naqurl tamna de lungra de lungre ngatat namuk not namt lungra ama lingi i lungra ma vungt qua nguatit bqa ngtaqan inguaitk da qua ngutaqan suqak da qua ngua ngiqa i ngu taqan saqa da qua gal ngumam da kua gal gunan. De lungra ma lingi de quasik naquart tamna lungra malngi mangt ivurtaqan maqn brana. Lungra de vurtaqa mraqan brana muk dama lukup angrarlan de dii vurtaqa mraqan brana lungra malngi. Ngna de nguavang ama lngi de lungre edmda quasik ngua taqmraqn sangl ngnari, bquasik ngutaqtak mat sangl nguari, bquarira taqan sanqua, da quasik ngunari, de quasik nguarat mnlungra malngi. Lungra de yiang de dii ngatra ngna samna mesk matlu qa da qua yiang de ngatrangua ip mangat ingntak mat nlungra malngi taqua lungre qrot matngrera miams. E de roqrla bngua taqan nlungra malngi elungra malngi de ngua lingie dngua taqan brangat iquasik naquarl tama qua sangl ngnak. Da qua ngua rluavik biak i quasik naquarl tama qua una qrqim varln ngun gnaitk da qua ngn guak. Guarlvqa iquasik naquarl tamna de mangt ivun taqlsil bana da una taqmraqn nama ingi ama tlu ngat quasik una srlin sangl na quasik undra ma lngi mavitk. Lungre qua una lavu rataqan sanglun da qua una rluavik biari qua ra taqan son. Quasik undra ma lngi mavitk da vun drangat una langia undradm brangat de diip na nonlu lungra malngi lungre yiama rvangat. De divun drabt lungra malngi. Ba bma barlki nangua bngua ngarlvra buqrli ngua dlu ngera miams angrarla ngn guak do niemiam urtmanta vrurlat urtmatna vrura slng. Ba yiare nguatit da nguak de qrliqa quaqn ngnemiam dakua nguatit qua savro raslng, da kua ngungang bnguat matna toqua nqualu nguari do silbana borsil bana borsil bana bdng quaia maniraqa qamit bqnaman da qua yiani dio rtmatna vrama slng bdng yiama rlingi. Bnodn bora brlain ip sai binga quatit bqua yiatk qia mroqu maung ngdu ivura gal ngua de dii nguaru. Quei urtmatna quona vrama rim. Da qua ama galip, dquai ama qokan de divurt mat yiama galpqi not. Qua mnangina not dqua yie de qua quata. Bqua bngak iqua qamit bngua qrlangua tungua qavap ma qua ngua de dii qrlingne nging sangua quasik. Katira da nani qarlngurl i qatdan i vin diama ngrl vraiam navin blungra imuk ama ngrlvat de lungre vanat matna vrang lat imuk de vanat matna vrang at de naquarl tama. I ve bia ngiak ka mraqa ma qrlingnang duprla da qua yiani ma guaka qrla ngingang bt lena ma rlrini qria ngi rarl vat ngiak da qua qrla ngu rarl vat gnak. Eve quak quarle katit tuqurla de qatit da qua bngua narle ngut matna vat lena marlini qua nguairi biaitk tkamraqu ma ngian ingi matna mra ngl ngua de dii ngua bngua matna. Daqua ngi raqu ngiak i qua qan kmatna mra qal ngua de dii qan bqa matna de lungre vutat navana vra miams luere qrlot mt lungrera miams. Lungra miams de lungra i vutat narana imuk prama qatdingi da ma luqup angrarlan ba sada lik bqua bora rluavik biak i qua qamn iqtlot dlungra malngi iurat matna vrangat diu ratmatna vrangt sangl qe taquar. Da ma vatki rarlu qua ngut matna vama sms de qrla ngungim nama qurk sangl quak qua ngunin lerang mra asqa nquasik urs qluraqa quraqa quasik. Lungra de lungre vutat navrana imuk da ma luqup angrarlan vuksi diak dnen ama qlunga da qua ngen ama qokuqa baqa dqatit sva vatki. Lungra miams blu qrlorenmatngat iurat matna vtlungrera amlar imuk da mams angra rlan pt luiera ma luqupki. De nguang bqaitki sangl guarlua vik biak ngiarn ip ngua rarl saingi sap guavatki nguang bqua qen ama qlunga da qua mqokuqa bngua ms dia mrlangua dnguatit sp qua vatki. Ba yiara iqasa ngua ngarl rat buguatit bnguatit nana da luqa de luqe qaitkiqa dqurliqa. Blungra nalngi iura taqu brangt de lungre qaitkiqa lequrlingra de vurataqn brangt imuk luqup an ma ngarvat angra rlan. Lungra ma ngarlvat deve ngut matna mavitk de dia saqang dqua binga mraqn sangua de dii ma. Qrlangit matna ruqrla qrlingi takmat tuqrla. Lungra ramugun dia ma vungra de raqn brangua duqrla nguarat mnlungra malngi da nguarangt ingua lngia. Tngrqmat taqurl gumam gtaqn. Ba bungamam qainip da namnangua ba mdu ngua ngarvat da gumam de quasiqaqa inaqasa qa niap da gunan de mda yitlu vrangua vrama skul baia ra yia ma barqi nangua bngua ngarvat da gumam de mda qanip bqa nip da namna ngua dungrarl me nguatdan. Ba buguman qainap da ngua de qrlingua bngu skul ba bngua ngnarl vat Da ngu mam de quasika qa da ngunan de yia i qrlie yiams ba yiara. Qrlie niat dan bia tatna vrangua sngulat, qua yie de qrli yie niatdan biatat navrangua sngulat. Qua yie de ngua mraquaqi biamn biat matna galngua, da qua yie biamn bqua iundet tamaingi, bqnaiun det savt mganm bquara mamung, daqua yiun det savt mgarm bquara mnat unat mtna vrama slang bat mganm de lungra. Edngna mraqan ngnnan biamn biatat navrangua da qua yie de yia mraqna ngua bngnamit bqua nguatat noivraqi. Ngut matna qua navra ragalip, da qua navrara rim da qna navrara qlun iurlap de lungra ivutat navrane muk. Bngua de lne murl yiama gilki nangua, de ngnua de gunan qitanqan da quasik ngunarli ngunan de di taqan da ngua de guavang ama lingi ingut matna vrangt i quasik naquart tamna nara lingi. Ba yiare ama barlqi nangua dngua ngarlrat da ngunan de yia da ngumam de qasmda qainap namnot ngn guagiliam. Ba bngua ngarl vat da namnot ngn gua giliam bqurliam nguiak ama gilqa de qasaqat dan savrama luqup it nqa parlsle ra da guiak de qasa qrliqera vrama luqup. De roqrla bngua de ngua ngarl vat da namn guagiliam bqrlore ut de quasik uraqama man da ginsornan bngua ngarl vat bnguak bnguemiam bqrlot poravaitk ama vatki. Siaria mlavn qrlot borat matna vrura slang qua iurrat ura rim da qua iurrat ura qlun. Borlp navrangt ba bqase ma qrlanamngat botit bortak mat tamngat do dn bo katmatna qua iurnin banas quaiurnin uraqlun bots iqua rama rlang daqua yiama vul de lungre dorat matna vrama slang bots lungra masms. Ba yiara vtlungrera ama lerer mangilit delera ma ngilit enort matna bormali ramstmna.